Nhu-kun emehuyaru ncha. Ncha weru nhe kun mehuyara nhe ye manma nk-ihena Ncha dige orpio-gbule anyi, Nchs siga aya-shem-qbu-anwhuanye nu nsjen. kia nhe kum beqweyiana Ncha. eqwuza menhe nhe manma mequiusa sun. Nhe kun begweyiani ncha bu mesunhe. Ncha masinms nu osunhe kia nhe kun eguihiara ma-agwesu sumaru nhe kia bu risi nhe kun beqwehiara. osunhe nu ohiaewhi. ekpasi Ncha nuosunhe ekpasimako Ncha nu ahiaewhi ekpasi Ncha nu suuwe. ekpasi Nchia nusuagha ekpasi Ncha nusuitee elpasi Ncha neme nhedam nu-lrge even ma owoge akpasi nozi oyonshi ke-elegbekee quieta igusogi ncha sua ososenshem Ncha bu nhe ekpasi nosua and Ncha-makor ekpasi nehiae whi. iguzo ncha hiamaraewhi ihiamenekofio. Nchia nhe-ekpasi nuahiaewhi-hiameofio leyi ihiake-euhi nisi quzo mini teihuru mini vedo nahia ihiakpa bedi ehuleiyam oemene nhenfi inidole noshenshen ihetekini ihiasageheya ahiasan Ncha bu nhe igaguzo hiaewhi hiasamaewhi ewhimanma. nhen zimakol maybe owerike nhen bog innu hen bama itakiri ishi or hen boma nu enyin izen na ya hen kol enhen kpa hen izen ikpalya enhen enhen owhor gal nu enhen phien bu enchan iguzola mini nu sonna oza mama izoguzu ibchan iwoyikpola urin iguzal ishal nu mini han zin meyin omama ome phien bu inchan enchan nu su halaga han ni sushi obo inchan ikpa inchan hin enhin izahen li enhen ikpaguma nchan hen hen iza han samli ehen ya han zinukwu <hesitation>